No maq olõ kuuldnuq, et kuiki nigu taa kunstmakõainõq või-ollaq ei annaq nii pall'o kilogrammõ sullõ manoq, sis tä tegeligult pidi olõma kah'olik tervüsele tõistpiteh kuigiq. Kuimuudu täpsähe, ma ei tiiäq. Või-ollaq um viil kah'oligumb.